O i <hesitation> pakatu batar avokadole tosanita, tsang tosanita, tsang ka kan tosa i enka tostara. Tson avokado ka akor kan kea, tson tumiju kan nuai pera, tumiju kem te chi kan pulanga, tson black pepper kem te kan pulanga. O i pakatu batar avokadole tosanita, tson tumiju kan nuai pera, tson tumiju kan nuai pera.